די טאש אויף הויזן איז, יארן צוריק געווארן דיזיינט צו האלטן זייגער טאשן, א טאשן זייגער און דעם. אבער היינט צוטאגס מיין איך אז מענטשן טראגן שוין נישט אזויפיל טאשן זייגערס, און מ'נוצט עס שוין נישט.